Andule nimi ighenda kwa mithiri ya awi. Nihendie aha avochila mwaniko. Nihendie andu la chimua mcheni, nihendie andu achiila hua mriti, hihendie handu achiila hua kikwenyi. mwethio mcheni- ichenyi mwaniko ni handu wajungulikia kifula. Na vandu vaya vaigo ni tabia takwe nivikiite. Ni vandu vavire mfumo umwi wa maisha. Agha ghashika tinyi kwia ni vandu vavukee tofauti kidogo aghire <hesitation> vaijie kyashavu nangi na findo fya kunu vugonu. Miracho kindo kyeva mika tofauti ni lugha yadu egeavu. thugeigacha thuikela miracho kunu vandu vafurie lugha ya kighonu. Hamwena kwio kwio havache igaya, haghire vengi wachighea kighonu. Miracho kiruba- lugha ndue vafuria ighaya hayanikea thu. Miracho kole mathumbenyi au kathenyi, mwanyiko, mriti, buchama vachighea kighono voshe.